ہوا پیدا کرنے لئی پنکھے دے بلیڈ گھم دے ہن جو ہوا نوں ہِلاوندے ہن۔ اک جگہ توں دوجی طرف تک لیاندے ہن؛ پنکھے دے بلیڈ خاص اکار دے ہوندے ہن جنہاں دا کونہ تھوڑا چکیا ہوندا ہے۔ جدوں موٹر بلیڈ نوں گھماؤندی ہے تاں اوہ ہوا نوں پِچھے وال کھِچ دے ہن اتے اگے وال دھک دے ہن۔ اس کارن ہوا دی اک کتار بن دی ہے جو ہوادار محسوس کرواندی ہے۔ پنکھے دے کم کرنے دا اصول بیسک فزکس تے ادھارت ہے۔ جدوں بلیڈ ہوا نوں ہلاوندے ہوئے تاں اوہ ہوائی دباؤ وِچ تبدیلی لاندے ہن۔ پنکھے دے پِچھے ہوائی دباؤ کٹ جاندا ہے اتے سامنے وَدھ جاندا ہے۔ اس طرح ہوا دی گتی بن دی ہے جو ٹھنڈک دا احساس دِندی ہے۔ پنکھے عام طور تے دو ترہاں دے ہندے ہن: چھت پنکھے اتے ڈیسک پنکھے۔ چھت پنکھے علاقے وِچ ہوادار بہاؤ پیدا کر دے ہن۔